אוּל חאגָה טְפִי רוּטר וְכליה דקִיקָה תם שְעלּו, תאַכֵּד אֲן כַּבְּלִיַאת מְרְבּוּטָה מזְיַאן, שִי מֻרַאת חַסְכּ דיר ריסְטַאר לַג׳הָאז אִדָא מְחַדֶםש, דַכַּל לאִעְדַאדַאת דִיַאל אֶשְבַּקָּה ודיר תַשְחִيص, בַּאקִי תַצְל בְּשִרְכָּה מְשִי דִימָא אלעַטְבּ מִן עַנְדֶכּ, יֻמְכֶּן יְכּוֹן מִן אלחֻדְמָה בְּרַאסְהָ.